Nde mi naani un inni kalimaawal tammunde, jomiraawao waraata nder hoore am, mi anndi yannde goo, o hokkayyam ko mi tori.